Ҷуйбор рамзи покӣ ва озод шудан аз ғубор аст. Он ҷоест, ки пас аз корҳо об рӯи дасту рӯ мерезад. Гӯё об фикрҳоро низ мешӯяд. Ҷуйбор макони хурди оромиш ва тозагист. Он ҳамеша хотираи субҳҳои шитобкор аст.